باش تعتني بالنباتات في الأماكن المغطاة، أول حاجة اتأكد إنهم يحصلوا على ضوء كافي؛ لأن النباتات تحتاج ضوء الشمس، فخليهم في مكان فيه ظوء طبيعي، أو استخدم إضاءة صناعية، ثاني حاجة اسقيهم بحذر مش كل يوم، لكن لما تشوف التربة جافة، أهم حاجة لازم تعتني بدرجة الحرارة، والرطوبة.